Дар ин қисмати аудио мехоҳам дар бораи мавзӯи муҳим ва аксар вақт нодида гирифташуда сухан гӯям ин гармкунӣ пеш аз машқ мебошад. Новобаста аз он ки шумо варзишгари касбӣ, дӯстдори фитнес ё шахсе ҳастед, ки гоҳ-гоҳ машқ мекунад, гармкунии дӯруст метавонад ба нишондодҳо ва бехатарии шумо таъсири назаррас расонад. Аввалан, биёед фаҳмем, ки гармкунӣ чӣ маъно дорад? Ин танҳо чанд кашиши зуд нест. Ин як усули мунтаззми омодасозии бадан ва ҳатто зеҳн ба фаъолияти ҷисмонӣ мебошад. Гармкунии дӯруст суръати дилро тадриҷан зиёд мекунад, ҷараёни худро ба мушакҳо меафзояд ва умуман баданро ҳаматарафа беҳтар мекунад. Ин раванд замина барои натиҷаи беҳтар ва хатари ҷароҳатҳо ба мушакҳоро ва устухонҳо кам мекунад. Гармкунӣ барои чанд сабаб муҳим мебошад. Пеш аз ҳама, онҳо <hesitation> он ҳарорати мушакҳоро баланд мекунад ва ба мушакҳо имкон медиҳад тезтар кашиш ва истироҳат кунанд. Машқҳои махсуси варзиширо иҷро кунед, то баданатон <hesitation> ба ҳаракатҳои махсуси машқ омода шавад.